اب دیکھو آپ کو آلو کو رکھنے کا زیادہ ٹائم کے لیے تو اس کو کیسا رکھنا پڑتا ہے؟ تھنڈی اور ہندیری جگہ پہ رکھنا پڑتا، ہوا آتے جاتے رہنے جگہ پہ۔ لیکن پانی سے زیادہ دور رکھنا پڑتا اور سب کو الگ الگ کر کے رکھنا پڑتا <hesitation> ایک دوسرے کو چپکا کے نہیں رکھنا۔ پورے آلو کو الگ الگ کر کے رکھنا تو آلو زیادہ دیر تک پریزرو رہتے۔ اور اس کے ساتھ میں اگر آلو میں تھوڑا ڈیمیج ہے، سمجھو وہ ڈیمیج والے آلو کو نکال دینا، نکال دے کے انہوں کو پورا الگ رکھ دینا۔ اور آلو کو سیو کر تو یہ غلطی آپ بالکل بھی نہیں کرنا <hesitation> <hesitation> فریج میں نہیں رکھنا آلو کو، اس کے ساتھ میں پلاسٹک بیگ کور کر کے نہیں رکھنا، زمین پہ بھی نہیں پھینک دینا۔ آلو کو پراپر ایک باسکیٹ لے کے باسکیٹ میں رکھنا، اور بالکل بھی پیاز کے ساتھ میں اصلاً نہیں رکھنا۔ آلو اور پیاز دونوں کو ساتھ میں رکھنا، دونوں بھی سڑ جاتے اور ایسی گندی سمیل آتی نا، لیٹرلی۔ تو یہ تھوڑے میتھڈز کو فالو کر کے آلو کو آپ پریزرو کر سکتے ہیں۔